Ka̱kul pa̱ a yà pa̱ mmaɓu ka̱ mbwai te ba pa̱ ko iza̱ ranggo te mbwai i yap á ɓu ka̱t, wa nchang ìgwak ta te, ka̱ asa̱l- wu aro nna yà ava̱ngva̱ n dər kang n là pa̱ mbwai na yap nchang ìgwak á ɓu ka̱t, mbwai ikangkang ya ka̱t te a nyam pa̱ mbwai yap nchang ìgwak ka̱t, a yà pa̱ nna u yà mbwai kang ìgwak din ɓu a ra ka̱t te a nyam pa̱ mbwai i yap nchang ìgwak ka̱t. Mbwai pa te, nna yà ká̱ iya̱m inənəm wó pa̱ ɗongɗong amma ba pa̱ nchang ìgwak pa te, sai ɓu yà ká̱ mbwai kang ɓu yà unəm uga nchang ìgwak ka̱t, a yà pa̱ u fa ká̱ ìpin u iyà u ya uwan ɓu, u re anung ká̱ na, u ka̱mshi ká̱ inok iro, te ba pa̱ sai ɓu na mbwai á na, kokuwa sai ɓu yà ká̱ mbwai kami kang ɓu re anung uwan ɓu ka̱t. Ka̱kul pa̱ mbwai pa te Nna yà ká̱ oga iya̱m pa̱ ɗongɗong amma a yà pa̱, u yà mbwai nda ka̱t te, ìgwak ɓu i ra ka̱ chiləng, ìgwak ɓu ka̱ ɗi i yà ká̱ nɗak pa̱ nva̱ ta̱ u yà ko, nva̱ ta̱ yà ko o'o, ka̱kul pa̱ u yà ko ka̱t, so iya̱m nak kang n là pa̱ mbwai i a n ra ìgwak, nchang ìgwak ka̱t te, ka̱kul pa̱ a yà pa̱, u yar ishi pa̱ u yà ká̱ mbwai ka̱t, na u yà unəm uga nchang ìgwak, te nva̱ ta iya i ya wo amma a yà pa̱ na u yà ká̱ mbwai ɗin, te iya i yà pa̱ akara oga iya̱m ro á ɓu amma ba pa̱ nna a yà akum nchang ìgwak ɓu pa̱ sai u yà ká̱ mbwai ka̱t so a yà pa̱ mbwai nna yà te nva̱ ta byen wo byen kpa amma a yà pa̱ u yà ko ka̱t, te ba pa̱ sai ɓu gba̱l ishi ɓu pa̱ u yà ká̱ mbwai ka̱kul pa̱ u ɗom pa̱ u yà ka̱ ashe nchang ìgwak ka̱t, so mbwai iya i yap nchang ìgwak ka̱t. Onəm va u təm ká̱ ova̱, o gani owan wo gani, o yi ishi wó yi o mməma̱n ká̱ owan wó te nna ta nchang ìgwak fa ka̱ ndər njem amma unəm uro iya i là á ɓu pa̱ Sai ɓu ya ká̱ mbwai kamin kang ɓu yà unəm uga nchang ìgwak, o'o nva̱ ta iya i yà pa ka̱t, amma i dəl i ta̱l ka̱ asa̱l- wu a u dər ko nnyi amma a yà pa̱ u dər ko pa ka̱t, te ba pa̱ sai lale ɓu yà ka̱ mbwai kamin kang ɓu yà unəm uga nchang ìgwak ka̱t, oga iya̱m va ta n dər ka̱ asa̱l- wu n yà ká̱ mbwai either n yà ka̱ mbwai ka̱t. Te i nak ɓu ìgwak ɓu ichang ɗo ko ìgwak ɓu ichang ka̱t ɗo ka̱t, ɓu iya ɓu yà ká̱ mbwai fa, amma ɓu yà unəm uga nra ìgwak ka̱t ka̱kul pa̱ ayər na ka̱ nəm ɓu, uda va̱ i ga ɓa i nvyat mbwai va̱ mmaɓu ko yà? Ɓu nəm ko sang kang mangchi mbwai va̱ mma ko ta yà? Ɓu ga nnəm ko sang kang i yà pa̱ ɓu ga nnəm ko sang kang ɓu kara mbwai ta̱ aji nva̱ngva̱ ji mmaɓu ko ta yà, so oga asa̱l- wu va̱ ɓu nəm ko kang i kara á ɓu te already oga iya̱m a mak ko byet, amma ɓu ya ká̱ mbwai fa, abyebyen njiwo amma pa̱ u yà ko ka̱t, te a nak ɓu u ga pa̱ unəm ga nchang ìgwak ka̱t, te nva̱ ta á- amal pa̱ a yà ka̱ ashe ìgwak atarok ka̱t, ka̱kul pa̱ Ka̱ awalang va̱ mbwai na fa chit ka̱t, te utarok ka̱ ntəm wa anəm uga nchang ìgwak, i wap ìram, a ɗom pa̱ o yap iya̱m te i ga ká̱ iva̱ngva̱ mmawo ká̱ i ga i chal uwan wò ko, uwuwan a ɗom iva̱ngva̱ ɗom u va̱ ko te i na te i na iva̱ngva̱ á na ova̱ ɗom te i na ijiwo á na, so ba pa̱ sai ɓu yà ká̱ mbwai kami kang ɓu yà unəm uga nchang ìgwak ko owan ɓu, ko ká̱ ishi ɓu ka̱t. So mbwai i ta ba yà akum iya̱m va i nak ìgwak ɓu i chang ka̱t amma n təm nzəng ko owan ɓu ká̱ n ɗom ikangkang ká̱ nkam ìzər ɓu nna nchang ìgwak pa̱ chichat ka̱ ashe oga iya̱m ta.